Ya suni in teyu ja´a tradicional kuu, kasa´a ku jitnu, te jitnu chi e ku kasa´a jitnu stiki, jitnu gi´iyu, nitnu rrii, jitnu kuchi, yuka ku kasa´a mada jata´a xee inida te yuka jitnu chii xina´aga kajete in yavi te in metro sua yuate káá kaskayu ñu´u mani tutnu, tutnu, tutnu tuu, turnu yáá te kastii te kasa´a na´anu nasuja ntiixi, na´anu kasa´a yuate kata yaa, kata kata e kasa asi, kataañii kataa, suni kata´a ku xee sa va ku vita te yuate kataa un kisi te ja´a un kisi, nu iyo kisi ñu´u kakaá ma e yuka kuja asiga ke te yua te kachinitee nu tikayii yuate e siki, siki kisia kaa sus tee kata kuñu, kuñi stiki, kuñu jiiyu, kuñu rii o kuñu kuchi yuu kisi ka sostee te sava yuka cho´o cho´o cho ó kuñu te yuka ntatu xeeo nu ku yii kuñu te yuate kaa, kantaa kajasi sina´aga kaa. Siki kisi ka sostee nta´a nu tichi sava na ki´i xiko o kataa iyo nu kataa uu ya´a ichi te sava ja xiko ntii ini yavi yuate ka jata ntava nu ni kajaki ntava, kaa lip nu kaa mani’ yuu kajasi siki ntawa te nu mi kajasi kuu, kajasi suu te iyo ja kajasi in naijo saa te yuote siki naijo te kaa, te katsa kaspa nuu sawa ma, ma jakuu nuu nu kisi, nu kuno suu yua te koda kantskas nuu suu e tanta kosi nuu suu te nuu, nu, nu kua´a xee ñuu ku ko kinta kantasi na yavia, te in una hora te yua te kana kunee te saga kua ka kacho´o jitnu.